سلامونه ټولو ته! زه ډېر خوښ یم چې دلته ستاسو سره یم. دا فرصت ډېره ښه ده چې یو بل سره ولیدل شو او خبرې وکړو. زه هیله لرم چې موږ ټول به ښه وخت تیر کړو او یو بل ته نوې خبرې زده کړو. نو راځئ چې دا محفل په خوښۍ او ښه خبرو سره پیل کړو!